أغرب حيوان شوفته كان الموميت، شوفته في حديقة حيوان في أستراليا قبل سنتين، كان صغير وسمين وكانت حركاته مضحكة جداً لما كان يحرك كنت أضحك على شكله المميز، صراحة أنا كنت محظوظ إنه كان عندي فرصة أشوفه عن قرب لأنه حيوان مو كثير مشهور ومو الكل يعرفه.